Kati wa baingi aniradum krebit katni, katiyon jay, okatanafti raumu, bawata jabanyamande, asa iri wa marihage, daga baingi wa asusu wa mako.